انفظل قضاء ليلة واحدة في قلعة عتيقة على خاطر <hesitation> القلاعي عندها كيما نقولو معنى تاريخي، عندها <hesitation> أجواء خاصة بها غامضة تعطيك <hesitation> انطباع متاع غموظ وتفاصيل صغيرة تخليك تشعر بالحماس، وكيف كيف <hesitation> زادا إني نقعد في قلعة يجم يمكني انو نستكشف تاريخ متاع حاجات مكنتش نعرفها قبل.